Ny sary tany nome ahy tiky zany da sary tany mitariky amin'izao hare zao. Kanefa ny lala sorita amin'ny sary tany ao da lala sarotsy, feno fandriky sady feno raha tsy mazavazava mihintsiny. Fa rehefa hita zany ilay harena mety hanakarena sy hisy fiantsaikany amin'ny fiainako zany le raha.